A-a tcib a farangha oned okire nang o-jija siring bafe siring bafe ambe ba kye bunyin dyitiem, o-kwu ne baned o-juo ejwo o-pem ne mbe mbi bi kware ne nyi o-bwu o-dim. mme oyen chi n-kan enyianbiko mbi jyi mbyi mme n-kyu nyin nen mmee oso mu o-chu akad o-kye me o o farang o-twom ka nyi ba kye me n-fire ke bunyindyitiem, n-fire ke bunyindyiteim, n-kped e jye ne baten batein ji ke kwu, n-tcen ne batcin ji ke kwu ke a fii a a tcen nna? Akpuga ki ti chwom akpuga bunyindyitiem, Akpuga nyi to nyi ke afanikong nyi bunyindyitiem nyi ko nyi a farikong nyi ko Akpuga nyi bike tang bi feegho